Endimi ezimpuriireho hariyo orutooro, hariyo orukoonjo, hariyo orunyarwanda, hariyo orunyankore, hariyo orukaramajong, hariyo olusoga, hariyo oluganda, orwiisi, olwamba, olujapadola, hriyo kiswahiri hamu n'orujungu